हमर परहल अनुसार दुनिया भरमे सात हजारगो लाङवेज सब बोलैसै ऊ लाङवेज सबमे जुलु इंग्लिश अरेबियन स्पेनिज हिन्दी । चाइनिज फ्रन्स बंगोली पोर्चुगीज रसियन उड्न जरमनीयन जापनिज पन्जापि कोरियन तेलगु मराठी तमिल तरकिस बेटनामिज इटालियन। थाई पोलिस युक्रेनी डकट ग्रीक मलियालम बुर्गेनियम हेबेरीयास सवालिया सोमाली नेपाली भोजपुरी हिन्दी सोलखुबु क्रोटियन उकेबाद लाउ हउसिया इ सब लाङवेज सब बोलैसई।